<noise> ja ku na'ama ja naakeete ku familiando io maa na'ama io zote io blancanieve io roma io palmolive ja kuuchindoo io ndiaá ka ku io ja naama ka'ando corona tiuku io jiaa tiuku maá na'ama ja ku na'ama in uu ndiaá kueeni kueeni anteka ndeé io jiaa niikuu ante atiuu jiaa niikuu ne.